Nagnino iha mbo magnontany anakah avao nefa fa gn'injato miteny anao fa gn'arivo miteny anao mbo tsy mety avao iha? Sa iha mila vango sa mila ino? Zay raha tadiavinao? <noise>